आज कि तारीख मां व्यापार कना भौत तरीका छिन। अगर क्वे आप छ्वोटु व्यापार शुरु छिन कना, त सबसे पलि यन द्योखा कि तेमा बजट कथ्या लगण वलु चि आपो। अर तेमा आपो नुकसान कथ्या चि अर फैदु कथ्या चि। यी सब चीज आपते द्यौखण पड़ेलि। दूसरी चीज, आपते जगा तय कन पड़ेलि कि जीं जगा पर आप व्यापार शुरु छिन कना, क्या स्या जगा आपते फायदा दिलौलि या नुकसान दिलौलि। यीं कु आकलन भी आपन पल्ये बे करि द्योंण। यी का अलावा यो द्योखण कि ते व्यापार मां आपते कथ्या ज्यादा संतुष्टि चि मिलणि। तेका बाद आप ते व्यापार ते शुरू करि सकदन।